Mbi kam mkpen ojip, mfuna iyamitah kam mwo ma bi iwik wanne mah ebiri erob. Wanne. nfa. ntan. nna. nchen. nchendane. nchenonfa. nchenontane. osowanne. ijobh. ijobh-oweri-wanne. ijobh-oweri-nfa. ijobh-oweri-ntan. ijobh-oweri-nna. ijobh-oweri-nchen. osowana-ichi. ichi-oweri-wanne. ichi-oweri-nfa. ichi-oweri-ntan. ichi-oweri-nna. ichi-oweri-nchen. osowane-di-erobh. erobh-oweri-wanne. erobh-oweri-nfa. erobh-oweri-ntan. erobh-oweri-nna. erobh-oweri-nchen. osowane. <hesitation> erobh-oweri-nchadene. erobh-oweri-nchenon-nfa. erobh-oweri-nchenon-ntan. osowanne-ichi. ichi-oweri-wanne. ichi-oweri-afa. ichi-oweri-atan. erobh-oweri-nchenon-nfa. erobh-oweri-nchenon-ntan. osowane-mkpa-wobh. mkpa-ijobk-oweri-wanne. mkpa-wobh-oweri-nfa. mkpa-ijobh-oweri-atan. mkpa-ijobh-oweri-anna. mkpa-ijobh-oweri-nchen. mkpa-ijobh-oweri-nchendane Nkpa-ijob-okuma-nchenon otane nkpa-ijob-okuma-isowanne-ichi kam ni mbenbi-mik abuagha ka sa eshapum odok. <hesitation> Naira-nehen. Naira-ijobh. Erobh-okuma-nchen. Erobh-okuma-nchen. Erobh-okuma-ijobh. Erobh-okuma-nchenonnfa. Erobh-okuma-nchenotan. Erobh-okuma-nchenonna. Erobh-okuma-nchadane. Erobh-okuma-nchenontane osowanne. Erobh okuma-nchadane. Erobh-okuma-nchenon nna. Erobh-okuma-nchenon-nchen. Erobh-okuma-nchenon-pah-nchen. Pon-ijobh. Pon-nche. Pon-erobh-okuma-nchen. Pon-erobh-okuma-nchen-obok-nfa. Erobh-okuma-nchen. Erobh-okuma-nchen-wane. Pon-ijobh. Pon-ichi. Pon-erobh. Pon-erobh-okuma-nchen